أعتقد إن الشعر مهم، لإنه يعكس شخصية الناس واهتماماتهم. الناس في العصر الحديث، يختارون قصات الصيصان تعبر عن أسلوب حياتهم.